nam tokit gaf tok gadbee namkun <hesitation> inin <hesitation> won yaani ufumbuzi bare duran hashaka kainaman deke yaani hori tiffet hanshak isit itdabe itgodabe ,deke rawotennan <hesitation> ree isatif iyo hori isatin ash kubet ,dub baadae inaman guddan is faan dee yaani isit mwanzilishia ,namkun won akana isit itdabe edenini inamannen achit godane gar inin jir sun dete horri Ach wollin tifette dub <hesitation> baadae sun baren sun qar itate ,qar guddio itate company gugurda achit baneni, won ak campunia gugurda ,dub wontun maenan inama faidishite dub namkun yaani faida guddio hamtuan duffee, bare duran inaman takka <hesitation> wonsun hinfikirietin, won akasi fikiriete bare akasisun dufeni inama zaidi qarqare egian